<hesitation> yáá blɛ̀ɛ íze uluulu búá maaké nyo ízi nyòo ba bànià nì ɔ̀nyi blɛ̀ɛ ni iɖu ìɖu geglea búá bù nyo, ú zàyi ówò nɔ̀ku ògò ànyì lɔ ámi álɔ káèè tè ì fía ɔmi ówó nì bùɖìɖe bù zá eyize iku ízi èle eyize iku ízi èle kása iɖutu àni ká nyòo màaké ówó ba kpalí ni àlù mìnìɔ̀mù gàzé nì níì kàsèɖɔ̀lù màa wu búá ibutu èle. yáá <hesitation> ízi búá bu nyo ba bàni nì sìmìtì ká sìmìtì màaké úni ɖi ízi kpíìmkpíìm búá màaké bo so bɔ̀sì nélèe <hesitation> búá màawu búá ì fía ɔmi yìíléè ízi màaké bu nyo búáá ɖí ɔnyi àni sásásã màawu <hesitation> ɖutu àni búá bù zàyiì ù wa jo kása iɖutu àni búá bu áŋka wa ówò nì bùɖìɖe bù zé yize iku nélèe, ɔ̀nyi ìzi èle, nélèe búnáa so bɔ̀sì nélèe bú náa bàni iku wèe úni sú elí ɛɖí, úni ówo ɛnɛ́ àámi mò. ígbɔ ówo wawa, ówo ká bu wa ɖò ìgbè lɔ lèe màawu káa ówo ká bu wa ɖèé mi nyòo nélèe blìblíì, ígbɔ bu nɔ ùgù ni u yize iku ízi èle, ú nà ígbɔ úni hià ígbɔ náàni yizea gegle blù ówò nì bùtɔ, bùɖìɖe àni ú nàá yi tòo ɖuɖu kele tè ikúnyà nà glósrɛ bɔ̀sì áyiti èle. úni sú ówo ɛnɛ́ àámi mò <hesitation> ìzilɛ ò kàyi ízilɛ iɖutu gàzé èle ɛɖí ówò bù ne yize iku ɛnɛ́ àámi èli ígbɔké lée éwu ɖòo bu ɛnɛ̀ àámi, èni ká ɖòo bu ɖèéfe úni sù ɛnɛ́ àámi àlɔ ówò bù tè zi yize iku ízi èleè kàsè ɖɔ̀lù èle ówò bù ne yize iku.